କଈ ଜାନଵର ଜୋ ଅଚ୍ଛାନ ଅପରାନ ସରକ୍ଷନ ଲେ ଚଲାଵରନ ରୁପିଯୋକ କରଣ, ଜିନ୍ଦୁ କି ରଂଗ ପରିଵର୍ଟନ, ଟେଟିଂଗା ହୀ ଗଲା, ଅକ୍ଟୋପସ ହୀ ଗଲା, ଇମାନେ ଅପନା ରଂଗ ବଦଲୀ ସକଣ। ଔର କୁଛ ଜାନଵର <hesitation> ମୂଲ ଵାତାଵରଣ ସେ ମିଲ ଖାନା, ଜିନ୍ଦୁ କି କଈ ଜାନଵର ଜୋ ଥାନ, ହମାଂକର ବନାଵାଦ ଔର ରଂଗ ହିସାବର, ହମାଂକର ଵାତାଵରଣ ଥେ, ହମାଂନେ ଡଲୀ ଜାନ। ଜିନ୍ଦୁ କି ମେଢକ, ଆଦୀ ଯହୀ ଗଲା, ଇସ ସବ ଜୋ ହୈଂ, ହମାଂନେ ଅପନା ସରୀର ହିସାବର ଡଲୀ ଜାନ।